Eme one mai akun eme tau pande cewo ise ala remang one mai mawo poli hitu ga ise pande cewo one haju iwo ca langkas poli hitu ise pande cewo poro neka ata bana tau gangu ise poli hitu ga aku eme one one manggarai ita peti tau ita cewo peti dise dian eme pande cewo eme ngoo poli ako mawo agu eme poli rontok ise pande cewo one galung ko haju haju one ca diia.